Kie wu luom lpera opie ari kie lee lkie mie rie kie mua kuen e innu nfie-fieh mua npie-pie ishin ari leh lelebo wuloo m ari kie-leh kiele innu, nkiele kiele leur aric wuluon ari leri kie lenbi, ari be-bickehshine ari leh ofie, ari iele mie piele bigle nue irie-rie kie iwulie leh nyin ipiele ilerikie leri am rie kie miele oboro leh niele biele bon nkie-kieh ari koe mie bon olieh yah pom chie uh yah biele abie bic rie biele be wuhuom, wuluom ari kie awu picmpie kie-kivh wuhuom ari kie wu pie-pie kiele kie ari irie kic obi heey ari bic ric kic-kid ikibeh bom ari bic ari ohhim njic ari kue mamc ayeh opielo leh wie be lebicle bon okie-kich ari kue malemale opicho, ari kie male bom ari bie olakie pom ikpo bluoni nuulon opie yah imu akie-keele innu zan wu chic biuno leeh oma iboro wnu., Ari mele wu shera-shera leh wu luome oghokbiu chic kie-kich obem lele bile ari pie bie nyin arie bie rie leh aniginu bie nyin kie biesaluu butem ighokic pom, yah pomu vhie nap-nap chie kolermu leh mualuon kinn-kim yeh ichiep chiep ibong, ochinn-chinne leh kumua ari ire ochinneleh yieh leh ochinne bic mpi abic ochinn ari kri kie buro okiele okinn-kinn leh mpi okile wethir njile wu iyorien yuro ari kie mielie opie lo innu yah leh biele ofie kie-kiele mualuom leh mpi ari bie au bic lelebile wufurro wuma obinn. okoro slelo otur kic obie leh kuom mualuom ari ire opiere oglo otukic obileh kum ari mualuom ari ric chic ome kie-kieh leh akubo tebkic chic ari ric ne leh akubo yah ari irie leh akubo obibie butiem obic, obic butiem obic ari ire leh ariku bo mualuan ofie yah akubo amimor biel azan wu zan akubo iturle mieule azan wu ari chic iboro ari o pic bie bic nyin. opie yah ari kie mielu leh laku bo inne zan luw chie boro leh ikukile ari zan-zan lyieh wu abicboubi lyieh wu yah irue vhic ikiele bualuam innu ari epiekie wu lelebiele okielekiehu kinn-kinn leh kie nten okielela e bigineebie obukiebou air bier kie bitine abie. obokie bo chiepie nyin. obokie bo bie mpi abie olehkiele leva lao okile bieleh abie opom-pom ori bierie mpi ari bie bualuom bic pie bieh entefie ari rie mama pic-pueh okielikile ochin-chin loeh kum mua ari ire okiele mua inne lulea leh bierep leh kienten ko gum kie mua ankielo kielo leh bieh wuluom ofic yah okiele miel chic nap-nap ozan chic obie lehkum miel ari ire miele lefie ari abic miel ozan leh bie oma boro eh om chie obum miel innu buluom ofie ipic miel chie nap-nap yah nap nay obic bie butem obie Omie chiro oma boro leh oma ochro woulem ari iero bie nyin opie ori kie kinn-kinn miel teh-teh ichieb-chieb ilong oma leh mpi abie ochuwue ikinn-kinn ori kiele ko chin bie mpi abie leh mualuom wu ari miel ari mama beh mpi ekubish leh fie ma ekuubishe rue-rue chic i chu nu iyobie yoru rwu chic ekwbish, ibie boro urue yah ichu nu yubic mualuom nyin ori kie ki. m-kim leh mpi abie nyin pre chie fic ie oyu yu ovhin ki lebu olennu lyieh-leh chieh